<hesitation> Zeero, Emwe, Ibiri, Ishatu, Ina, Itaano, Mukaaga, Mushanju, Mu- Munaana, Mwenda, Ikumi, Kumineemwe, Kuminiiibiri, Kuminiishatu, Kuminiina, Kuminiitaano, Kuminamukaaga, Kuminamushanju, Kuminaminaana, Kuminamwenda, Abiri, Abirineemwe, Abiriniibiri, Abiriniishatu, Abiriniina, Abiriniitaano, Abirinamukaaga, Abirinamushanju, Abirinamunaana, Abirinamwenda, Makumyashatu, Ashatuneemwe, Ashatuniibiri, Ashatuniishatu, Ashantuniina, Ashantuniitaano, Ashatunamukaaga, Ashatunamushanju, Ashantunamunaana, Ashantunamwenda, Ana, Ananeemwe, Ananiibiri, Ananiishatu, Ananiina, Ananiitaano, Ananamukaaga, Ananamushanju, Ananamunaana, Ananamwenda Makumyataano, Ataanoneemwe, Ataanoniibiri, Ataanoniishatu, Ataanoniina, Ataanoniitaano, Ataanonamukaaga, Ataanonamushanju, Ataanonamunaana, Ataanonamwenda, Nkaaga, Nkaaganeemwe, Nkaaganiibiri, Nkaaganiishatu, Nkaaganiina, Nkaaganiitaano, Nkaaganamukaaga, Nkaaganamushanju, Nkaaganamunaana, Nkaaganamwenda, Nshanju, Nshanjuneemwe, Nshanjuniibiri, Nshanjuniishatu, Nshanjuniina, Nshanjuniitaano, Nshanjunamukaaga, Nshanjunamushanju, Nshanjunamunaana, Nshanjunamwenda, Kinaana, Kinaananeemwe, Kinaananiibiri, Kinaananiishatu, Kinaananiina, Kinaananiitaano, Kinaananamukaaga, Kinaananamushanju Kinaananamunaana, Kinaananamwenda, Kyenda, Kyendaneemwe, Kyendaniibiri, Kyendaniishatu, Kyendaniina, Kyendaniitaano, Kyendanamukaaga, Kyendanamushanju, Kyendanamunaana, Kyendanamwenda, Igana.